E manfaat dari cokor pisau tu pacak ontok nyokor komes terus pacak pulek ontok nyokor jenggot lanang cak tu kan maken dak ape tu maken dak e tumbuh maken dak ape name e bukan dak tumbuh si maken dak penuh cak tu kan dak ade komes notop molot cak tu kan ye panjang terus ontok nyokor bule kaki bulu tangan cak tu kan men wang dak galak waxing kan pacak dengen carek di cokor cak tu kan tapi biaso men nak lebih e lebih ape tu lebih ini e tu pacak di waxing waxing tu kan pacak tumbuhe tu lebih lame lebi lebih pacak sebulanan cak tu kan kalo di cokor kan biasoe seminggu teros la tom la nak nombo lagi cek tu kan biaso e kan tiap ini berarti kitek haros rajen rajen kitek sih men nak pakai cokor berarti setiap minggu atau setiap due minggu sekali kitek cokor tapi men nak lebi lame tu di waxing karne waxing kan lebih ngangkat sampai ke akar akar e e lebih ape tu lebih ngangkat nia teros lebih tombo e tu lebih lame amen di cokor kan baru berape hari seminggu due minggu tu kan la tombo lagi otomatis kitek harus rajen rajen nyokor e tu cak due minggu sekali pokoke harus rajen rajen kitek lah nyokor e